أهم مشكلة عالمية بالنسبة ليي هي التغير المناخي والاحتباس الحراري. فلو يقولون ليي اني اختار مشكلة انها تختفي من العالم هاذي طبعاً بتكون لأن هاذي مشكلة كبيرة واجد. والبشر يعني أحسهم ما بيوقفون كلش لأنهم كلش ما عندهم أي نظرة للمستقبل للأسف. ويش نسوي؟